Komenya mukivara novora izisendi zive nuvuyanzi. Zisendi ziveku nuvuyanzi dave. umenya mkivara ukorondekana kure yahova nyasaye aveza niyakuhanira numenya mukivara novora zisendi ziramba uvuyanzi vwange. izisendi zihanaku uvuyanzi mba. nitare genyekananga ove umundu wukumanyirizande izisendi niz kivara vuzwa. Nizisendi genyekana ove kure unyara kuzimenyanazio nuzitumikira nuva nuvuyanzi nazio irwo rwumanyangande izisendi siziguranga uvuyanzi dave, izisendi ziguraku uvuyanzi mba, uvuyanzi vuturana kuyive umwene kijira oveza wamenya mukivara ninde uvuyanzi. nove nuvuyanzi izisendi kari nuva nangazio zirakokola gosi gunyara kokola, chigara izisendi yizio niziekevara vuzwaa. Navuzwa noveye nuvuyanzi. uvuyanzi nuvuveye mumwoyo gugwo ovezaza noveye umundu umutuji, umundu umutuji huyu aturanga kuvuyanzi vyivye. Chigira norora kari umundu uvura umbuguraza kure ov nacho. norora umundu ov nacho umbuguraza ove nacho. navuzwa kigira nuvugura izisendi uvike imbire weye rworora za ndee. Umundu uyu ndo nangwa ave nuvutuji, nangani uvutuji vura ndio vove vuza kigira vuzizanga nivusarika, ma vwakasarika ma utigara umwere. Mavajaga rivora o vuyu uyu ndi yavezangi nizisendi karanu zisendi zivura. Kigira si wamanya kuri unyara kutumikira dave, uzitumikiri munzira eveho. Na kandi novora uvugurange nuhura. nuhura ogotwa kumanya mundu woheza hura, ahundi ohezanga mundu umusigo unyara kukwononyera. Kigira nove nuvuyanzi vuvwo vwiyumbaka ive umwene wiyumbakaza monyoraza zisendi zira ndio ziakanyora umusinji gwokovora wakaromba ikindu fulani. Navuza nuvura kokora ndio si unyora kindu kari hadi dave. Genyekananga love nuvuyanzi nimitugo kitu ni vindu viveye hoveza nomenyi. Kigira nomenyi havundu genyekana ove wukumanyiriza ndi yiki kindu kirava ndi, nayiki kindu kirava ndi. Navuza novora inze ninze mwene vyo, inze ninze mwene zisendi, awa zisendi ziveku novokonyi mba, zisendi ziveku ni chazinyora mba, kigira si unyara kugura umundu nizisendi dave. Navuza nuva. Nuvuyanzi vuvwo vuveye mmwoyo mumwo onyoranga zisendi zira ziakakoretera kindu chunyara kokora, niziganagani ziunyara kutumikira onyore wakakola zisendi zira kindu keveho. Kigira novora wigingili kuzisendi, zisendi izio zituraho vuza mazifwa. Onyora wakatigara umwere, ovezaku ni kindu dave. Kigira genyekana wiviki murisuvira ria yahova nyasaye yakuhanira, umanyirize ndi, yiki kindu kirava ndi, yiki kindu kirava ndi, nubanga vindu vivyo munzira eveho indahi onyoranga nyasaye kandi yakakugasiza, yakakurorekera monyora wakanyoreka mukindu kive ichuvwivisi. Navuza vana vakarunu onyoranga vakavugura viginganga inze mbe nizisendi, viginganga inze mbe nizisendi, izisendi ziguraku vuyanzi dave. Izisendi ziguraku umurembe dave kigira genyekana uvuri kwigingila kukindu kuri icheniki, yivi nivindu vyi kivara vuzwa, vivitaza nikivara, uvuri kovoranga inze ni inze mwene cho dave. Vuyanzi vuturane ku yahova nyasaye. Iye aveza yakuhanira uvuramu. Niye aveza niyakukuhanira rikora, riunyara kukora konyora zisendi zira. Navuza nuvura kuva nuvuyanzi ku yahova nyasaye si unyoraku kindu kuri cheniki dave. Na kandi nusara nyasaye wovo, anyoranga yakakukonya, yakakurinda, yakakugasiza ichosi chudiraku. Onyorangaza nikive numurembe, onyora nikive nuvugasu, onyora onyorangaza zisendi na niziza munzira eveho, iriuroraza ive mwene. Umanyandi yahova nyasaye wange wasaranga yainzigula rwanga nyoranga kindu kuri yiki, nyoranga zisendi kuri yizi. Navuza si unyoranga wakavitira kuvandu nonyora uvavola ive numbole ki, numbole ki mbe nizisendi, dave. Utavolanga vandu ove nizisendi zirakukonya, zirakukola ki dave. Yahova nyasaye mwene niye ugasiza mundu, niye urindaza mundu, niye uhana vuramu kumundu. Navuza kari novora nuzie kugura vuramu nizisendi onyora vuramu yivwo mba, onyora vuramu dave. Nitari sara yahova nyasaye arakuhanira vuramu, arakuhanira zinzira iziunyara kwekonyeramu. Kigira yahova nyasaye mwene amanyanga kuri yavika mundu weve mukivara, kuri anyara komenya, kuri anyara kunwa. Kuri anyara kuria, kuri anyara komenya, kigira novora wakegerekanya na yahova nyasaye si unyora kindu dave. Onyoranga ove ahere, kari nohenza hiyi niyi si unyora kindu dave. Otegerekanya dave, otegerekanya ku yahova nyasaye dave, otegerekanya kari hadi dave. Ove nuvuyanzi kuvandu vovo, ove nuvuyanzi ku yahova nyasaye, arakugasiza, arakurinda. Arakugasiza ku vyosi vyuva nudiraku arava nagasiza